Ny karazam-piso haiko zao ny manavak'azy. Misy gny piso be volo, bodany io sady vondraky la hay hany, la misy koa ny piso tsy misy volony re zay vasa piso manao akory koa vasa reny io, misy aamizay koa ny piso sady tsy be volo izy sady tsy hoe tsy misy volo fa misy volo amizao avao. Piso tsotra amizao avao zany izy. Reny ny maro aminay atiky.